سب سے بہترین طریقہ مشروم فرائے کرنے واسطے یہ ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دو۔ اسے توّے پہ ڈال کے گرل کر دو تو اچھے سے ہو جائیں گا۔ یا تو پھر اسے لوکھن راڈ میں ڈال کے گرل کر دو، وہ آرام سے گرل کرتے دیکھو۔ وہ ٹیکنک یوز کر سکتے ہیں، دونوں ٹیکنک میں جوکی ہے مشروم بہتر ٹیش کرے گا۔ میرے حساب سے اگر ایسا ٹیکنک یوز کرے تو یہ ہمنا بینیفیشل ہوتا ٹیشٹ واسطے۔ اس پہ تھوڑا مسالہ اسالہ ڈال دیا، اسالہ ڈال دیا تو اس میں کام آتا اور وہ جوکی ہے بہتر بینیفیشل ہوتا۔ ایسا کچھ ٹیکنکاں ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، مشروم کو فرائے کرنے واسطے۔ میرے حساب سے جیسے کہ اچھے سے چھوٹے ٹکڑے کر دیا، اسے فرائے کر دیا تو یہ بینیفیشل ہوتا اور یہ اچھا ہوتا منانے واسطے میرے حساب سے تو۔